Pos lo mesmitu d'enantis: la gorra pa qualisquiá cosa, la boina pal sol del campu, la fedora essa que me recuerdu pero no sé qué gastu tenga, el vaqueru pos pal ganau, el panamá pa dil un poquinu arriscau lo mesmu que la chistera, el gorru essi te sirvi el de Montermosu, el bombín es tamién pa dil assín postinosu, i alogu la visera pa quital-ti del sol.